Je wina' wina' ja itä'ijna cepillu, wina' este ja'i nitiyä ni pasta dental, ja itä'ijna nitiyä, äjtyät ja ispäkatä jejtzyet'mpä, äjtyät ye'nhutä't a como ak'ye'nhtäjusyetät como diosistä kyokenusye, jejtzyetät ak ak'ye'nhtäju, äj ja mesä't sepillu por eso yonhpä äj ntätz, ja musä't nkuidatzäkä, yäti sufritzäkpasye't pe ni modo, yäti ijtyajupä'i namtzu y tzaji myesyajpa cepillo pasta dental, jetij myesyajpa yäti hasta tzye'tya'mpä' myesyajpa, pe äjtyä' nta, ja mesätät jete' mjä.